गितर्, खम्, सोथ, सिथो, सेर्ज, गोन्गोन, फ्लुते, द्रुम्स्, <hesitation> एलेच्त्रिच् गुइतर्स्, <hesitation> क्स्य्लोफोने, <hesitation> विओलिन्, <hesitation> हर्मोनिउम्, त्रुम्पेत्, सक्सोफोने, हर्प्, पिअनो, केय्बोअर्द्, उकुलेले, द्रुम् सेत्, त्रोम्बोने, पेप, तब्ल।